Ahe injo' kanreang' coco'a pada juku', juku' pallu beh intu' samanga juku'a e' pallu' esa' do na jambang to kanrea' beh nyamang to' injo' di kanre njo', kemudian e' bajao' intu' bajao samang bajo' sanggara na re' tumis'tumis keca'na anyamang to'i e' pada injo' indomi', indomi' samang dih' anu'i beh cocok' to' njo' samula dih kanre'i rung nganu', pisalalong kanre' do kemudian e' a' jangang, jangang tunu' atau juku' tunu' kah beh, lohe, lohe injo' samaing intu' ya cocok' e' sama kulle' to'i rung' di sanggara'ya, kulle to'i ritunu'ang, kulle to'i ri palluang' e' parokko' roppo'a, koroppo-koroppo nu nganua njo do, nu' nu' pada iya njo' mange' uhu-uhu nu lompo'a kemudian injo' samang di pallu' nubua' nunna njo do', la'lampa nu kere' hambang nu', nu' nu nganua nu re' erena sipa' to' injo' di ero'-ero' apalagi tamung-tanganu'a mo ta' kelero tang' mbue' bue' anua injo', bue' nu' apa isse injo arengna injo' do, rumbue' pada injo' cumi-cumi pallu' le'lenga nai' Beh iya intu' cocok to'i samang hambang-hambangi'a ji do' lolong anu' e' cumi', cumi' goreng cumi' goreng intu' tepung beh nyamang injo' sama re' cobe-cobe na palagi injo sama di kua' jangang' ja weh kodong nu nganu' minto' ja ya coco' muntodo' e' palagi injo' samang njo' juku'-juku' nu pojo'ki bolu ka juku' tembanga juku' loka-loka' palagi samang di sanggara tu na dahu' tumisi keca' beh cocok munto'i, palagi samang hambang-hambangi'ji di kanre